<hesitation> ridiku rya ndavura kuraaku kurakuu ikarii ni ridiku rya kwari musukuru husomanga kwari kuzaa wachagula vandu vazi mvivago, kuva chaguta vandu inzi ridiku ryenero ndachagulwa tawe, vachagula vandu vandi vosi but inze ndachagulwa tawe, ridikų ryenero sindari nii ikari tawe, ikavi yambira ndiku nyenero vandi vazia, shikari nimutza mvivayo, muzizanga vaguri migadi vana vakavaya venyeganya ranqwi ku inze ndasara ridimu ryenero shina vambarizire mbaandu lakini ridiku ryenero shindari na ikari tawe, shindararizwa mu tawwe ndarigala khu ridiku ryenero mbarızanga kuvaaku nii ikavi.